हाय, वाटवगळा यी एका प्रकारची राची जागी रवपी जन्वारा अस्तात जी सान जाली काहय उडंग लागतात आनी आपल्या जोवनाचो बंदोबस्त करपाक एका जागया वोईर्सून दुसऱ्या जाग्यावर उडण आपली पाखा वापरतात तशीत ती आपली पाखा उडण टाखल्यार आनी जेलीया उप्रान बी विश्रांती घ्यवपाक लोमकल्सन रावतात एक तऱ झडप औऱ एक तऱ ओसाड पडलेल्या खंडहर घराणी।